ଫର୍ଣିଚର, କୀପରୀ, ଦୂଲୀ ମାରଂତୂ। <hesitation> ଦୂଲୀ, ଧରୀ କୀବା ସ୍ଟାନରୂ ଅରମ୍ବ କରଂତୂ। ନମ୍, <hesitation> କାପଡୀ ସହୀତ ଧୀରେ ଧୀରେ ପୋଛଂତୂ। ଉପରୂ ତଲକୂ ପୋଛ୍ଚୀବା ସବୁଠୂ ଭଲ।